يعني صراحتا انا <hesitation> صراتلي وين ما شفت واحد انسان ولعبتها كانو انا ماشفتوش لانو هداك الانسان صامط انسان يعني يتحدت بزاف وانا كنت مزروب كت مشغول ومكتش عندي الوقت لانو- يعني نوقف ونريح ونتحدت معاه ونعطيلو كل الوقت لهادا انايا شفتو يعني هربت عليه ومحبيتش نريح معاه لانو العمل الي يسنى فيا وهو عندو الوقت وهو ميعملش ويتحدت بزاف يعني لهدا عملت نفسي اني- كاني مشفتوش كاني ماشفتو ماريتو كملت طريقي زعمة لعبتها جبدت التيليفون من جيبي وبقيت <hesitation> نحلط في التيليفون <hesitation> كانني مشغول